<hesitation> nina plat komid madr lilua ninara natural ke porkempls neriolangue laa toshizə chakam netoshizə tologuid to ya bzed to gateraniroꞌ larenalanglelə he chnela xsil chenetachiria guelguebzelə tiempeki lgazel sel chochan miechakaa wochekaushizə, naꞌ daab bdon también parnogapo ninamad naturalkə mierk koyo mirsiela mietbe nine chekawxə gayshichə, guzaa kon yabradara bldagueki yeldario lo x̱aguen <hesitation> sinila lomas ninarenkə ta nene zdoo eldaden lo xaguen wone gakan limguiaten kon nez chene lelaldoꞌ este yobzee nenara yebzenrakeꞌ loke también <hesitation> chnela chew chakon timp ketre tiemp ketrenene che gzoo yoo gakan pedas muete pedas muete daa <hesitation> chiguigno nis kenchenale skeldaa ekadoo ya juert ya kalda bnez chegueze gdolo ernasheshzə cheguelodo yaa bzee chegolo loguetka kobratito sebrayen ya chene kwaw platnex. Kekot tiopkin guin shnela guin guimueteranega ra rkara loyag chene guezenlioꞌ nansinalasi lasi yinꞌ nansiꞌ sopagueꞌ itiushe bagdaa balolon yizino chenen chlague shizna konloguetna kon pyebze konyagoyen chene guedalo guedanlo konpatro patroꞌramag patroꞌ parake dal lo ya kayayga wikon nirawneda mietamech yatimache ebekoo aunque kon dillka keꞌ he gdalo chiti he gdalo to choreseken mididni gono twantgao porke ansiguenero rartla yechnila la platweꞌ na yanen chetrw medid nigawch togarm tesin gdalen lo xplato cheachenelan chow te booklo dongo wenna' talwenan nchini talayanti tanchegdalalo wchare niske nansi gzekeꞌ kon blleyillke gdal dolon tacheyanan medid yachala yanan medid chelueg ekoowtiop koneritlochi pekondillꞌbi llakezalolon akan sop chene chelan yanan sop atoxaroyaka peni yeniguetlka. Chenila to bas yaa biwlaa nez wlaa yetze kacho kanela konbay no mod kan roo shitelan kokn shgnab ganon nis nisyaarke he chla rsopke garata lonillꞌ kayow tal nie nokono modə kana wistiopen hasta chala ño sne snela par según miet gono zakbə komid ties tachini nikx kataw rpotaldaa yigdal logral- la zakdaw nirzi gdalo del gdalo podiere este ah shnela maset to platə tio plat no modədow